Ah, laolo ty leroa lasa niova bavata laolo ty, anao ty ndraiky toa lasa voky ramanonaka zany, jereo um, tsy omby aby amin'io ry, jereo lamba nanaovanao lasa tsy omby aby amin'io.